Por yana xaniku ndiuka ni kadani alimentar ni ngueni, kani koni koni medicina koni vitamina, koniná kuana nakuna kikotuna natuni fuerzani, naxa kadanroni ngueni xakada vencerni cosa kano kuxakuini fuerza ña dakuanani iin fuerza <hesitation> cuerpo no ihóxhana.